Kamanane yang au suka ma, soto ma karena soto ma intele au suka ma inae kacang tumbu barang kalu kacang tumbu hee kang intele aku suka ya <hesitation> auta aukang taanu manua jadi au tasuka ina ina pake manua ma paniko autaanua manua me jadi au suka manta inae mama, inae ala inae kacang tumbu laku inatahu. laku inae ina kol bua. laku inae laksa ma kalu heema yang au suka ma laku ina kacang tumbu ma labe iheekang intola intele ma pi yang aku suka ma <hesitation> kalu ami ma kalu mati suka siu ma ala goreng barang ala goreng ma ite ma ite sukaya barang niko intele mate hete intele maute paniko ala goreng ma laku inama mantido inae karuku. inae. inae hihi. inae papinyo jadi mati hati insele jadi kalu itema kalu una ala goreng ma masi suka ya ada yang <hesitation> bakso. bakso si mati suka ya si pa mati heti mise intele mapi nikoe pake ina sambale jadi mati hete mise intele Kalu sase siu ada yange hihi ayame geprek siu ite ma mati ite ise mintele siu ayam geprek ma paniko ina sambale ijo kang jadi mati heti mise intele tapi kalu mati labe mati suka ma nikome ala goreng nikome yang mati suka kalue laen daripada mama mata suka re ada yange lontong. lontong ala me mati suka ya siu jadi pokonya. pokonya papea rema yang mati pokonya mati suka una mape tapi yang mati labe mati sukama mama ala goreng ma yang mati suka kalu laen daripada mama ada yange mati anu po mati anu lei. lei risiu ibana igie baru mati anu kalu tahe laku tuahe tapi kalu ala goreng ma biar tiap hari siu matie anua paniko mati heti musi ala goreng bole intele lakue saseye yehi rasole. rasole ma mati suka yasiu pa mati hete miseye kalu ite goreng laku inaye tepung pander ma laku mate heti musei gareng ma bie mati heti inte paniko lakue matie. mati ii lakuee hihi sidi huari jadi mati hete mise intele. Kaluee aku unda nanase mane mansuka me coe. coe ma kalu mena kanu kang laku ria na loyang siu bisa ma kunda nanase kalu coe ma tapi kalu e laen daripada mama laku mata suka re te suka mai lama rasole si uma. <noise>